Hamba mi nayau hamba ɗɨma tsada conakɨn ji zuwɨ, zu ɨna marɗɨ ɨna para para na <hesitation> ɨna zugam hambata ni vɨrkɨsɨn ka a ɗɨn su tsadai to balle fa piyata taliya shinkɨsɨ fa ni <hesitation> burodɨ kome kiyi hamba da ta vɨrkhusim ka kome ki tlɨna tsada ji conakɨm to ama miya ta rawa ghɨnsɨ fa ta dawayama kwai, yauwa, faka tɨkɨna nikin ka gan wan nikin, fa tɨkɨna nikin ka gan wan nikin, to misu ɗe damuwa mi sɨbai, wato, to ghɨnsɨ ta bɨrma miyata rawusɨ gan ndɨ tika gan ti dɨ buwai ama gan tiji ɗɨmma sauki yauwa.